أكيد أكيد حفظ القصائد له فوائد ، يس، اهم في تعزيز الفهم الأدبي ، يعني يخلي الأطفال يستمتعون بجمال اللغة ، يساعد علي تحسين مهارات الإلقاء والتعبير أمام الناس ، يساعد علي مهارات الحفظ ، وال-الاستذكار والذا-يقوي الذاكرة وكده، هذا يعزز من ثقه <hesitation> الذي يحفظ القصائد في نفسة وفي <hesitation> يعزز في فهمه لأدبة ، لذلك يعد حفظ القصائد نشاط مفيد ومسلي وتعليمي.